तयारी एक चमचे, वखाडी तेल, एक कानो, पालसो, कपिलो। दों-ल्हान लसुन किसलेले। दों-चमचे किसलेले ताजे आलेम। एक चमचो कडी पितो। एक चमचो हळद। पाव चमचो मिठा। पाव चमचो काली मिश्रसांग। एका डब्यांत पळसे टोमाट। एक उदक वा भाजिपलेयाचो म्हेतो। सुचोवणेयो तेल गरम कर्चें-वढालेया सोसतवेत मद्ध्यम उजयाचेर तेल गरम कर्पाचे। तसोच कानो मुवा करप कानो, घालून मुवजायसार शिजोवाचो, सुमारा पांचा मिंता। परमलापी पदार्थ घालपा लसुन आनी आलेम घालचें, एक मिंता शिजोवाचे। मसालेम घालचें कडी पितो, हळद, मिठा आनी मिर्या घालून हलवाचे, दुं तिन मिंता शिजोवाचे। टोमाट आनी उदक घालचें ताटुना कुड़क केलं टोमाट आनी उदक वा मेथो घालचों बरेम हलवाप। उकलपाक हादप मिश्रन उकलपाक हादप। उज्जो उनो करुन केणां केन्ना हलोवण पञ्च-दों मिंता शिजोवापाक दोवार्चे।